Fqinjtë tuaj janë të çmendur! E di çfarë më thanë? Se kanë parë një UFO në oborrin e tyre mbrëmë dhe mendojnë se alienët po i vëzhgojnë.